تاش دے پتے جےڑے بہت ہی پرانی کھیل ورتے جاندے نے۔ تے انہناں چھوٹے چھوٹے پتیاں دا جو اکار آئتاکار ہوندا اے تے ایہ پلاسٹک دے ٹکڑے اُتے ہونदे نے۔ جنہاں تے نمبر توں لے کے تصویراں ہوندیاں نیں۔ تاش دے پتے سب توں پہلاں چین وچ بنے سن، پھر ایشیا تے یورپا تے دنیا دے ہور حصے وچ وی پھیل گئے۔ اج دے سمے وچ ایہ ہر دیش وچ بہت ہی لوک پریہ نیں۔ انہناں دی ورتوں زیادہ تر کھیلن لئی اے، جیڑیاں گِنی جان دیاں نیں۔ لوک دوستاں تے پریوار سماگماں وچ تاش کھیل کے تاں جو اوہ اپنا سمہ من رنجناں بِتا سکدے نیں۔ تاش کھیلن نال دماغ تے اثر ہوندا اے۔ کیونکہ کھلاڑی نوں حکمتِ عملی لئی ایہ وی سوچنا پیندا اے۔ تے جو اُنہوں نوں پتہ سوچنا اے، اس بارے وی سوچ سمجھ کے چال اوہی چلنی پوندی اے تاں جو اوہ اک کھیل نوں جت سکّن۔